Ny fomba ifandraisan'ny samy saka indray an. <hesitation> Ahoana moa ny fomba fiteny an'izany izany? <hesitation> Ilay izy ohatran'ny <hesitation> mandangolango iny e. <hesitation> Minaonaona kely tsy hita hoe ahoana a. Dia moa koa ilay mifampikasokasoka. Ny saka manko tia an'ilay mitositosy be iny dia iny koa izao an ny fomba anakiray ifandraisan'ny samy saka. Mifampitositosy.